Nakuu onre kidixun ján kidixu kuenta o'on, hoiñoni ndekidix nikua ndekudixu kua'a nduu onre nikidixu kué ndodio nikua, atuu kuniun ndu tuu nikua nilaxu naxuxhu ndavaxu ore nikidii no'o oni onreján, kidixuu nde once ján ndakoxo alas cinco ndo onre yukidixo atuu kidixo nani yuu uun iho kidixu ye'é una onre o uxi onre kidinró kuenta jan taka ndo'o nadan kuduu onré kidixu xheko, oni onrexo kidixu nikua.